Ny fruit fohaniko isan-kerignandro za mety am'roaroa ake foagna a katakata ndraiky mananasy de avy eo amin-jay mba mihinagna legioma hely ka agnatin'ny herignandro, mihina karaoty, pomme de terre a, haricots verts a de mety mahalany eo amin'ny un kilo ake angamba ny ino izy ty katakata hohaniky agnatin'ny herignandro raiky fao <hesitation> mananasy mahalany roa ake zany za fô am'legioma reto za mividy kilao raiky kilao raiky za de laniako agnatin'ny herignandro.